<hesitation> Fizaragna hita amin'ny kiraro e, <hesitation> misy malôha lay karaha mandrakotro agnanjy igny malôha e karaha vatabeny igny i, de avakeo misy tadiny le hamihezagna agnanjy, de faladiany mazava ho azy i, zay vao misy lay karaha mailamailan-draha hely igny atao agnatiny akany ataon-jare hoe faux semelle.